نحب القدرة على علاج أي مرض لإن القدرة على الشفاء من الأمراض هي حاجة أساسية لتحسين حياة الناس وإنقاذهم، علاج الأمراض يقدر ينقذ الأرواح ويخفف من معاناة الملايين حول العالم أما التحكم في عقول الآخرين رغم أنه قد يكون له تأثير كبير وشيء ممتع إلا إنه يمكن أن يساء استخدامه، لكن الشفاء هو شيء نافع لكل الناس ولا يضر أحد.